ना आवे मागने नी आवे तोसले तुनु तुनु तुनु। गावे टीवी मैं टी नहीं देखने गीत नी गावे कई कई गांव। नी गवा गवा हाथ मारो तुनु तुनु तुनु। यहाँ पर नहीं जाज़े पुला गॉर्बा, माता मैं दाधे, जाज़े गॉर्बा खेल लें, जाँ भोगाड़े, ती खोरा उठ्या बुठ्या, बुठ्या पाठ्या पाठ्या, ती ड्रोम कोबा एको है, काई-काई जहांदरान, काई-काई भोगाड़े। नई डोरो बादलो उच्चो बदहालो मैं देखरे भाती भाती गावे दीसरो गीत गावे नावे पुछनो नी गावो।